Enitwaaka eyo'kwasimu yaghe yama'ghana, iningindi kolachi? Ininginditasuka bwalebya nganganawithe edata yo'kwasimu. Ngamabirilangira indi nganawithe edata, neryu inengindilebya nganabiri theka yo'oko, ahangathekera yo'oko ngendileberya'ahu. Neryu ibwa ebyosi byamalhema, ikune intaneti, kwesi ikune edata kii iyaghana. Ki'enetiwaka iyaghana erya'asu kuu, ingiminya indi haali ekitsibu, oobo nga kitsibu o'mwanetiwaka, enitiwaka niyo yiwithe obutsibu, kundibwa edata yamabya iyineeku, nee- ne'esimu ingabirithe ingabiritheka yo'oko edata okwo'simu yaghe, kikamanyisaya yitholhereeribya iyikakolakii? Iyikakholha.